खाणू बणाणो तले पैन और बर्तन कई प्रकार हूदन। तवा जैमा हम रूटी और पंराठा बणै सकद। कडै तलणा लै पॉट दाल या सूप पकौणा तै ले। सॉस पैन अरसा बणौला ले। प्रेसर कुकुर जल्दी पकौणा ले। यूंक इस्तेमाल हम खाणू तैयारी जरूरत हिसाब से कर सखदा।